Чаҳоршанбе мобайни ҳафта аст ва барои ман рамзи тавозун мебошад. Ман онро бо ҷамъбасти нимаи ҳафта ва баррасии корҳо алоқаманд медонам. Ин рӯз ором ва созанда мегузарад. Ман чаҳоршанбеҳоро барои таҳлил ва барномарезӣ истифода мебарам.